هوايتي المفضلة هي البرمجة وتطوير البرمجيات أستمتع فيها لأنها تتيح لي حل المشكلات بس بشكل ممتع أتعلم أشياء جديدة بأستمرار لكن البرمجة تساعدني على التفكير التحليلي وأيضًا تمنحني شعور بالأنجاز لأني أجدر أخلق أشي يفيد الأنسان يعمل- يساهم في تسهيل الأمور للأخرين.